Kalam al keta soo na boda, boda ma batal, boda de seme Kalam ya gi zidu neta gurush, lakin, ita bara, te endis te adul program taki kan te kelem, te gi tala bes bada salatu subuhi, te rua jere jeree, ladi saa tinin te filel, te amula safa, kalas, ya jede

Aii, madarasa fi umma tai gi wedi furusa sawa sawa na wele ma bana kulu fi kariya tai, taalim, me ilim, mon gi wedi

Zaman al ana ligo fogo raha milan ya zaman al jozu ana jozu de Kalam , jozu de Kalam al mardadi dukur yani uwo ligo raha milan zaidi wu kaman ana gai falta fi be tai kwesi zaidi ana soo kalam

Teriga al kwesi ya alim me rutan al mon gi faam

Madrasa tayi gi kutu yal gi agara yala gi weiwei mma, yala gi kun yal al kwesi, yala te hishma yala gi kun kwesi zaidi zaidi kalam mon gi ligo fogo ilim ilim ilim mon gi ligo zaidi gi madrasa tayi te.

Jib taalim milan fi fata business fi community al mushayana ab rishayana amul business Kalam milan al alim ina yal gi rua yani rua gidam rua gidam aruf milan fi community

Taalim zidu uwo fi nafsi tayi zaidi zaidi Kalam aulan ata kan ana jede ma lakin min ana abidu kalama dole, taalim zidu uwo nanazaidi nafsi tai kaman gi doru nana mardadi zaidi

Muhim te taalim fi kariya gi kun kwesi zaidi kalam kan ta alim muhim to yala kan agara jede mon gi ligo kazi mon gi ligo sente mon gaabidu awunu waze taumon fi kariya ya taalim al kwes al ana ligo fogo.

Usra bes endis te ,te abus samam akili, bes ma rakab akili kwesi, dukur tan te Kati akil, akil endis te kati de abus te samam

Wasiya all ana agideri wedi na mama al lisa, sakar fi umri, kede uwo alim , wede kede kun no uwo taalim. Kede uwo ma arija amul kalam al ma wafki ma uwo de mara taan. Kan. Uwo amil taawulan de kede kun no uwo lesson. Kede uwo alim . Kede uwo ma arija fogo, kede uwo pick up from there. Kede uwo kun ma moral, kede wo endeleza maisha to, kan lisa uwo fi garaya to, kede uwo ma gata tama.

Anas ta usra lim Badu te ta taalim ne Kila wayi gi Kun logo itakum gi wafiki Kalam Al kan ita arufu maafi te ruwa na aku uwo weri neita

Ilim taalim asaan keoligo kalam abobaju de. Koalim ko so sun ?koligo kalam abobaaju de uhmm

Zaidi zaidi zaidi gi aajuwo kaana ruwa mara talaata, ya gi kun kwesi zaidi. Ana endi ta ruwa minsub ana ruwa ben saa tamaniya ini me fileil logo ana gu ruwa numu ya bi Kun seme zaidi.

Alim te ligo kidima kwesi, adulu kariya fi kambi taki

Alim te lim sente au ka awunu yal kutu madrasa fi Kam fi masgiti, Kun ma kalwa fi kambi

Istima ,sente fi bank kan gi kun kwesi, lakin gi depend te gi ligo kefin, kan ligo taki gi kun tegili, te bises bises, ata fa ma, bes te gi chunga neta fi jua, lakin kan batal ma, kan gi kun kwesi zaidi

Ana endi te akul akil ab ma fogo dikin, Kalam kan ana akul akil ab fogo dikin ma, afiya tai gi kun mardadi zaidi, ana endi te akul luguma me mula maraga, afiya tai gi kun mardadi zaidi fi youm

Ana ja ana ana tayi, akil Al tayi ta asil ya kisira ma layu logo Fogo lam ya akil tayi Al tasil ya an gaakul kan ana akul kisira ma layu ankun mardadi zaidi.

Wase fi namna al taalim ta fi nafsi tayi, ta alim geeru ana, Kalam taulan, ana kan aruf Katif mma, lain taalim alim ana katifu, taalim alim ana wanasa, taalim alim ana self confidence naade al ladi nare kan ana yegif fi ustu, kan nadi nare ana yegif gidam te anas, ana ma gi soo sun, ana ma gi kafu, ana endis namna al ana gi wonus mo ne binadumiya, ladi binadumiya gi faham ana seme, wu kaman ma adab ,an gi wonus seme ma adab wu kaman ana aruf sika an gi abidu wu sika an gi koma, kaman taalim wede weri nana, kan an gi ruwa wonus, aju ke ana faham, age group al an gi ruwa wonus mo de, kana an gi wonus me yal ab sana tomon te, an gi wonus momon Kalam jede be jede, kan an gi wonus me yala ab, anas ab kubar kaman, ana aruf namna Alan gi wonus ,ta alim de kaman awun ana zaidi fi namna tai, maisha tai, mh maisha tayi , ya jede.

Kalam al gi ligo kan gi ja fi sokolin, ita te ligo ya lim badu te ragi ma mariya, dukuru kan fogo al endi ayan bes ta bi ligo sun, ayan, ya kaman tumiya kirta al ajol ab ayan tumiya wu kaman me libira ya kaman ajol endis te soo sunu, ajol endis te

Ana endi te wedi dawa te dudu nyereku tayi mar talata fi kila shar ana endi te wedi no kila bada shar talata ana endi te wedi no dawa te dudu kalam ya uwo gi kun seme.

Wase fi namna al taalim ta fi nafsi tayi, ta alim geeru ana, Kalam taulan, ana kan aruf Katif mma, lain taalim alim ana katifu, taalim alim ana wanasa, taalim alim ana self confidence naade al ladi nare kan ana yegif fi ustu, kan nadi nare ana yegif gidam te anas, ana ma gi soo sun, ana ma gi kafu, ana endis namna al ana gi wonus mo ne binadumiya, ladi binadumiya gi faham ana seme, wu kaman ma adab ,an gi wonus seme ma adab wu kaman ana aruf sika an gi abidu wu sika an gi koma, kaman taalim wede weri nana, kan an gi ruwa wonus, aju ke ana faham, age group al an gi ruwa wonus mo de, kana an gi wonus me yal ab sana tomon te, an gi wonus momon Kalam jede be jede, kan an gi wonus me yala ab, anas ab kubar kaman, ana aruf namna Alan gi wonus ,ta alim de kaman awun ana zaidi fi namna tai, maisha tai, mh maisha tayi , ya jede.

Ana hebu lebis gumas te nubi al gi nadi kurubaba, ana gi lebis gumas te nubi al gi nadi kurubaba me gemis me toub.

Zaman amili ana ma endi te soo kidima ab tegil, ana ma endi te arufa litre te moyo ab kebir ana ma endi te kuruju ana ma endi te Kalam al tegil tegil zaidi

Mahal al gi logo ayan al ginadi nvunza wede de gi tala fi waskan, gi tala fi waskan kan mahal too magi nedifu kwesi, ya fi dudu al ginadi nvunza wede ya gi tala ,de ya bikun sabab ,wu namna ta abus mo aju mahal kede gikun kwesi kan jua bikun jua al ma ta tura, gidugu fogo sementi, kutu fogo tiles, wede ya ayan de mabi rasul neta

Taalim gi geeru kalama milan je ligo kazi, lim badum, aju akwana ,mon logo riziki

Mwasalaat Al fi ummah tayi fi taksi, bodaboda, fii tuktuk Wu fi me bus, fi ma tipa fi lorry

Ina gi legetu kubarin ab ina ayin bi agder kazi wu bi awun ina fi umma tena ta nubi

Madrasa aun yal teina fi jede. Wai yal teina gi Kun busy saa kuku fi madrasa mon gi agara din Wu umon ga agara secular dukur yaal maa gi Kun ma saa ta weiwei de ruwa fi gaba fi Gus Gus mafinisi. Wede ana gi shukuru zaidi malima teina.

Alama ta dakt dom ta akwana ta azol ya awun ajol de fi shida al uwo fogo wu kaman kede ja namna al ta kutu de

Ana maa agder kelem ss mara kam ya ana gi istamil simu. Ma Kalam sim saa yoyote gi dugu fi youm Al ana agder receive call Geri kamsa sitta, fi youm Al ana agder ligo mara ashara, fi youm Al ana gi ligo mara talata bes jede ase ana maa agder kelem fi youm ana gi ligo mar ajede. Asantai

Ana safiri fi bele barau barau je kasese, jinja, masaka, mbale kul ana rasul fogo

Ana ajira nyagwa, ana ajira nyagwa.

Taalim saadu ina fi hal te limu badu fi ummah tena namna al kan ne lim ina bakan wai, negi aju ina. negikun sokol wai, al ladi kan kalam logo badu meeta akwana gi alagu ita fi guam mon gi lim ita ,te ma gikun te wai.

Ina kede soo sun kan azol wai fin umma tena endis alama te ayan te TB,aju kede jere mo gwam fi mustashtfa ,kede jere Mo gwam kede ma, kede ah kalam ayan wede kede ma masi kede amsuku anas kul al fifi jua, wu anas kul al bi kun kan fi geri me omon aju mon rua fi mustashtfa kede rua pima ayan, wala mon endi au mon endi ma

Ana gi dugu wai, wu ala wai al ana gi dugu te muzik de gikun de ala ta muzik ta Quran, ya zaidi ana gi dugu, kalam wadin de ana ma endi mo man faa, angi dugu zaidi te nu tee Quran de ya ana gi dugu

Dokti, an mashkil ta kila youm g jib, ya aju tokum lim badum, gai sawa, aju seme ne akwana, kila kalam bi doru seme ne tokum

Ana hibu lebis Gumas Al gi nadi kiteteyi Gumas towili gi ladi te Kati ras, ana hibu lebis kurbaba ama ana gi hibu lebis shariati. De ya Gumas Al ana gi hibu

Ai, ta alim gi awun zaidi lim badu ta umma ma usra, le, ma kalam kala kan ta ligo ta alim, ta gi ayin ,ke takum lim itakum, kila youm kan anas lim omon ,ye tokum gi ligo sokol al te manfa, asanta

Ana gi dugu alwai ta nubi je doluka, ya sokol al ana gi singa fi aju zaidi bara ya ana gi dugu

Akil tayi al asil ya , kisira, lebere, mukati kahaki, luguma sasi, ma mula bamiya ma layu, ma laham, ma kobda.

Gi kun ligo te fi fi singa zaidi, saa kul ta ma gi kun me furai, moyo ena gi kalas fi ena taki ma, gi kun ligo te fi huzun, te gi kun ligo te gi lim lim ita saa kul, ladi wanasa ta ma gi aju akul ta ma gi aju

Ana gi rua ,alab ma yal, ana sul yal fi park, mon rua alab sia dukur baden ne arija fi be, ne ja amula safa

Ana wasiya al ana agder wedi ne mama ab lisa sakar, ana agder kelem noo, kede uwo sib wei wei, kede uwo gen bakan wai, kede uwo chunga uwo, kalam kan ta chunga ita gi kun ma ishma, kan ita wei wei zaidi ,ita gi ligo ayan, ita gi weledu fi bee

Walai wede kalam wai kwesi, wede kalam al kwesi al gikutu jami tena me umnma tena kede endelea, kede mon ligo more benefits al ba aun nafsi tena fi umm je umma

Barnamij ta anas Al kubar taalim taumon saadu ina. Kan kan taajol Al maa gaasuma Kalam te gi Kun te gi weiwei sambala, taalim naade gi kutu te Kun ajol al nesiya, te kan asuma Kalam Mon gi alim ta gi Kun ajol ab ta hishma.

Taalim saadu ana Kalam ana saade je ana fi de ana fi seme, ana endi kazi tayi wu ana endi rizigi tayi ana gi awunu anas tayi.

Ana gi hafidhu akil tai, fi container, kul ana bi kutu fi container ana kutu fi mahal nedif, mahal al ma bi kun fogo lufar, mahal al gi kun kwesi, mahal al nedif mahal al lobu fogo kwesi

Ta alim awun usra tai fi awun umma fi namna wede , taulan, ana gi nadi anas te umma tai ne gi gai falta, ne gi wonus ajama kalam fi jede me jede me jede, ne gi soo kefin, ase kan ne gi wonus ,ne kul gi ja ma Kalam wai, ne kelem yala ,kena rua me wede fi gisheri ta alim we gi wedi ne ajol fikra kalam te soo

Gawunina zaidi negikun logo inegen baka wai gilim anas gikun sokol wai tokum gikun ana alnafa fbeina takum mafi alisi aku itokum gikun sokol wai

Ana hebu asuma music al gi nadi doluka ana aju doluka zaidi ma kalam de kalam te kabila tayi kan doluka gi dugu jede ana gi asuma raha ana gi gum ana gi alab ana gi asuma raha sei sei dee.

Ana agder hafiz nafsi tayi fi ligo malaria logo ana gi num fi katimba, ana gi sidu babu bedir , moyo al waskan ana ma gi limu llimu fi bakan wai wu ana gi sawa gaba, bakan de ana mma agder ligo malaria.

Ita agder abidu small bussines jete amuru gwanda, amuru sumbusa al raisi, wuza nas menvu, wuza moyo ta ashurub, wuza nas ovacado.